डर एगो एसन शब्द है जो डर मान के चला डर हमर गाँव कती। कोई निकल गइस बाहर निकले के बाद कोई ऐसा आवाज सुनाई दे। जाएल आदमी मन ला जिव में लगेल की ऐसा ऐसा चीज है। थोड़ा सा डर जाथे आदमी मन के जानवर शेर भालू अचानक दिख जाएल। डर जाथे चिल्लाये लगथे ओहि ला डर कथे।